Azafady tompoko, miala tsigny fô somary mbôla nisy raha natô hely zeh igny, tegna le tsy afaka nialagna tagny de tsy mentsy tara vô tonga taty fô tegna mbôla namaha olagna tandragno de de tegna miala tsigny fô tara e, miala tsigny, miala fondro fô amin'ny magnaraka ndreky iezaka ho tonga alôha fô.